Nic chichiua noarroz nictliuatz ica aciet noso tlamo ica mantieca nicchichiuah, satepan ya niccuipilia xitomatl, nictlalilia xonacatl uxox ua ino nictzoyonia satepaca yacah pos yacuali, yanictlalilia nochi, ya niccuipilia para ma cualtzin quisa, tlalili ino chicharo, nochi ino tictlaliliah, para mabielic quisa.